ʻAe, o kekahi mau ʻano loina a hānana aʻu i kamaʻaina e ko Kolea. Oia kō lākou ʻano hōʻihi mau o ka wehe ʻana mua i nā kalipa a kamaʻa mamua o komo ana iloko o ka hale. Kohu like me ko ka Hawaiʻi kā lākou eā a laila hoihoi wau i kā lākou ano kuke ana i ke kim chee oiai he mea kiko iluna o kēlā wahi